Намудҳои асосии асбобхо инҳо мебошанд. Асбобҳои сохтмонӣ ва таъмирӣ, ки ба онхо дохил мешаванд: болға, калид, перфоратор, дрил, арра, мехкаш ва резак. Баъдан асбобҳои дақиқ: линейка, микрометр, лупа ва дигарҳо. Боз хастанд асбобҳои мусиқӣ: дутор, рубоб, най, гитара, пианино, скрипка, тар ва доира. Инчунин асбобҳои тиббӣ: стетоскоп, термометр, отоскоп, сузандору ва гайраҳо.